Nkyɛ memmfa no bi biara osiandɛ "ice cream" yi a wɔdze bɛbrɛɛ me yi esikyere nadze obowie ekyir no na enya yarba bi a eko a ɔnnyɛ yie. Bio, ibowie ekyir no nna esikyire edzidzi wo mu a dɛ meyɛ basia yi obotum de ɔhaw bebree abrɛ me nyimpadua. Pizza no so meremmfa osiandɛ angoa na ndzɛma a wɔdze yɛ no mu pii nara ɔnnyɛ ma hɛn honamdua ntsi ɔba no dɛm a memmfa no mu biara osiandɛ minnya ahoɔdzen biara mmfi " pizza" anaa "ice cream" no mu biara mu.